Ny fahaiza- <hesitation> magnano tokony anagnanà chef zany anh ma- rehefa magnandro izy anh, ndraindray longany tokony hoe hanagna fahadiovana, zany hoe toerana zaigny andrahoiny hanina de mila madio, izy koa anh izy en personne koa mila madio, de le raha ataony anh tokony hoe sy avy de andiagna <hesitation> mpanjifa zany fa tokony hoe ahafa-poy mpanjifa foagna, de magnano zaigny raha arahan'ny mpanjifa zany.